Yau dau suk ane kesu u'a na lik'i u'a ne hala siso naliki situnua tanae silo miliki si samae loka'e da wes'e ma ane, ma ane lika mu'e utani yelu ta nelau ni iyane sia me hala situnua he hala sipo wae nena sipo yelo ke ma ane, ane hala po watek wehe iyana pan ae likoi.